<hesitation> Gny heritreretiko zagny ohatry hoe fagnamboara sakafo <hesitation> telo karaza ampiasaiko raha miainga, ohatry zao hoe magnano entrée agnao, a karaoty gn'hagninao lasary karaoty, da <hesitation> laha magnagno <hesitation> raha hoagniny avao koa agnao, ovy da ahinignao amin'izay avy akoa, ovy hagninignao vinaigrette de asinao atody avao akao izay, atod- atody oeuf dur ohatry, da gny <hesitation> gny deseragnao papay.